Allor 'a jurnata mij è abbastanza semplice. <hesitation> Dicimm ca m' scet p' vij d' 'e nov ogni giorno e <hesitation> appena, <hesitation> verso le le dieci del mattino subito mi mett 'a sturià p' l'università, oppur m' mett a a coltivà le mie passioni quando magari non, non sono impegnato p' l'università. 'A matin m'a teng p' sturià 'e cos meje cu me stess. Dopo pranzo invece mi concentro più magari su <hesitation> andare a fare sport. Oppure a concentrarmi <hesitation> a coltivà dicimm, <hesitation> a jescì cu 'e cumpagn. Oppure che ne sacc, <hesitation> a verè nu poc <hesitation> 'a famiglia mia, mamma, papà. A dà nu poc 'na man dint 'a cas. E poi torno un'altra volta sul tardo pomeriggio e m' mett n'ata vota ngopp 'e libr. Consider che poi dopo cena sto un poco più tranquillo. <hesitation> Mi posso rivedere con i miei amici, oppure posso, <hesitation> me la posso vivere più tranquilla la sera ja.